الرياضة اللي تحتاج، الرياضات اللي تحتاج أكبر <hesitation> قوة كاين <hesitation> رفع الأثقال، كاين <hesitation> التنس كاين السباحة هاذون قاع يحتاجو قوة بدنية وقوة تحمل. والرياضات التي تحتاج أقل <hesitation> قوة كاين لي جوديشاك، الشطرنج، الصيد، هاذون ال.